المطبخ البولندي مشهور بأنهم يعملوا أكلات فيها لحم وخاصة لحم الخنزير والدجاج والطيور ويضاف له بوهارات من الخضروات والفطر اللي هو عش الغراب وبعملو في المطبخ البولندي نوع خاص من المكارونة وبرضو بتخش الزبدة والقشطة في أكلات كثيرة والبيض وحبوب الكاشا والبغوليات بشكل عام والخضار لكن أكلاتهم أغلبها تقيلة ودسمة